<hesitation> rquieny quiebyën zac'ën náhën ¿xi cuen? Purzi rate ra galgix ni brï rate ra, chi cualquierdiz a nugwuel chi runzac'ën ni rdauën chi chi zooën lanyí bany rïé pá ni rniraba chi zooën igwualën basur igwualën, nap'ën que quiebyën nanú, chi par naré zlua quiebyën nanú, lani nap'a ni pur gac'ni cun faa, nu faa ni ná parpa náah buny, gula faa diz ni nap'dizcu, lagani, lagaa funcion gini run ni, laga ni ruuní, <hesitation> bel inyieën cualquier ztïé faa chi nap'ën que rcaën, itabyën doíni donïé laznaáhën cun nyis techini este <hesitation> al ni izhunynuni laznáahën chini runni cazungyíani rate ra lo que es bacteria, rate ra ni meuú za ni cá naàën gula chi nap'ën pur rzhunyën ni laznáahën, nalgaà it'yiedën ra xcunaàhën lanyì zaní techi izhunynuni chi nalgaà izhunyën zanë, quiebyën naàh róën, na ni na pulgaàr zht'ën ni na broó, nini izyuzanu lai laznáahën te chi gun'ni gan eh gyíaza, gyía rate <hesitation> este gyía rate ra gai xcunaën techini nizh runi gyibicani. chi rgyibyën cun faa diz nap'ën pur izanyisën naàën hasta queityru izloódinu nruul náahën, chi ni nruul náahën chini mer mer cagyún faa ré, casaca faa ré ra-ra nímahl, ra bacterias, rate ra guxu gula rate ni náahën chini rquienypa quiebyën náahën.